मेते कॉमेडि फिल्म द्योखण बहुत ज्यादा पसंद चि किले कि आजे यीं टेंशन भरी दुन्या मां, यीं भागदौड़ भर्यीं दुनिया मां, ज्वो थोड़ा सा टाइम मिल्लू अगर फिल्म द्योखणों, त स्या कॉमेडी ह्वो, जेमां हौंसणूं रौ आदिम। बिना मतलब हौंसणूं रौ, खिलखिलाणूं रौ, यो ज्यादा बढ़िया चि, किले कि तेसे ब्वोलदन छिन हौंसण से आपकु ज्वो दिमाग रौंद, स्वो काफी स्वस्थ अर मजबूत रौंद। ना कि हमेशा दिन भर टेंशन मां रौण से। त सबसे बढ़िया चि, कॉमेडी मूवी द्योखा, स्वस्थ रवा, दिमाग ते तंदुरुस्त रौखा।